والله بس أوصل إنى أتفرغ لمدة ساعة واحدة والله بساوى أشياء كثيرة ، بالثلاث ساعات هاى بهد العالم وببنيه من أول وجديد ، إنه بس- بمارس هواياتى بظبط البيت بظبط حالى بجلس مع أطفالى ، فى ألف شغلة وشغلة فينا نساويها بهاى الثلث ساعات ، لكن المشكلة إنه ما عندى هادا <laughs> الثلاث ساعات ال - الفاضيين.